Ewa akanjo findesina milomano zany bôka zay lehilahy ty tsy de tia mitondra akanjo mitondra milomano fa akanjo findesy milomano itanao akanjo le maillot reny zao nenakay ampiasainay, itanao maillot le teritery reny? _x000D_ Reny tsy de mi-derange anakay reny kôfa za milomano reny, de izy koa izy io zany zao maillot! _x000D_ Fa misy koa izy io tonga de maillot de bain mintsy io e ein! _x000D_ Ampiasainay rah io tonga de juste fa- corp tsara raha io kôfa milomano mety tsara sady tsy- miaro anao rah anao tsy dobo.